يعني تقريبًا عندنا في البيت حوالي كي عشر نوافذ اتناشر نافذة في البيت <hesitation> أكيد كلهم متوزعات في الغرف متوزعات في الديا- في الدار في الديران ودار النوم <hesitation> أنا في الغرف في داري فيه فيه نافذتين على حسب.